Fransiya madaniyati san'at, moda va gastranomiya bilan mashxur parij moda markazi sifatida tanilgan fransuz oshxonasi esa nafisligi bilan ajralib turadi.